Christmas, christmas holiday oi mautarei ama tuare am a mui isigupa gere minguo egu ikotano ako holiday apakogiguoi aposi ama ta ama mau mani tokasi apo renko limorora egu <noise> mimmo nagai umm toi moirogimo unge egu ta manitokasi apkogim, new year christmas. Christmas, new year omigere egu moirogimo iko ligoma mm itamino egu ligoma, papa, mama egu nkogimo kommumo tee tamu ogo tee maitou kuago toi arurakaro iko unge egu maumani tontogimo <noise> egu ee aike kakuomi ego uru nagai toi taro toipogim stori eerogimo iko rigomma nonoigai ogo sigirai ogo nogirai toi mau mani takaparo sisirainogirai upui. Christmas gere moitai, egu lege nagai tee aike makaro upumoi toi oirakai tee aike trausis nko tuporonunko, egu tan tauro, egu <noise> paro ee aike sintoinkee eeaike soap, egu omo, tee aikee sinto, manitokasi, piopiorogui tata akogere christmas ta tuare isigupa. Mm mau mani tontogogimo egu ee aike mm nagai ee ogo taun minno toiminno raunuga oii aike pake market taike fish omi iogagogino moilogino nagai tee nko ligonma families kuge egu omunno orugaimonmo tamugogimo aikee taa mani tokoto kovo maumani piopiotopogim, maumani tontogogimo apogimo ahh ee ligorogee ungee tenko rimorore mau mani kommumo apo tantamugogi, ta rigomma story taa ama meragu maumani tokasi ono ono gogimo toi tege kommum kaikai moimo aa kerogimo maumani apo tontogogimo tege tantamugogim egu itamino kuanaiga nko egu mmm ekenuagainko mau mani mama mogogimo, paipaipamo tege mau mani kaikaimoimo tee igomma story ogo christmas apo muu ama mani sinto regu mimmoi tee mamaro pirasi erogino mamoro tee aikee rirogupa kaigakogino toroio. Tego ligoma tamu mamoro ready erakakogino tee tamu ogo tee amo meragu tee ama meragu aike kakugainee teumoisai toipakakogino toi egu tee lotue min, lotu emino lotu erogino, lotu erogimogo te maumani tokasiga toi nagainogo murumonno <noise> ta ligomma tamu tee nagai mau ready etasi unurugu murumommoi ogo tee ligomma tamu ama meragugai toi nai ai oipakagogim. Oipogino tege tenko ligoma mm families kuge tege maumani tokasigai maumani kaikaimomo, maumani aakerogimo. maumani ipirimommo rege tamtagumommo nun nun <noise> apo tee aikee paake noko noko music omi amapaga kakomo toi tege simoto nununun. Apo taa ako louropaitu maumani tokasi ama ekenua tuntugu toi tege sinto sisiramum apogimo aga tata korogo nununun, nunnunmo sinto lou oromommo tantamugogi egere muu christmas ekenua nee <noise> apo tee loi turage tee nko paimora sinto nkairamo sinto nunnungui mmm tego aii gou tugere omi mimmo maumani umommo tokasigai toi tege simoto, apo nunnun apo <noise> aikee muu ama ekenua eko christmas aike mau mani tokasi Iesu uture nke muu egu sinto regu ogo loi mogere maumani tontogogim nunuguo mai oilo? Muu ogo ama mani togasi ako christmas holiday gere ree moilogimo egu iko nko limolora tee maumani toi tee maumani nununn. Mani tokoto ama ekenua taino noga noke nnkonkoginne ako sinto iko tauino ako muu ama, ama taa mani togasi uguo. Mm apogigue aga muu ogo maumani togasi aiou aii ilou lapa ako tatamungui apogimo nnotainolo lapa toi tamgim apogim oii ii muu iko nogu aike toipogino tanmunguina <noise> nno tainolo tamu ogo lopa toi tarugimo apogim aga ree lopa iaa mani togasi tatanmun maumani tontogogimo ee nko limolova. mm pituogo tounoge aike pake omotoinge ogo tounoge, lopa tee maumani togasigai tege apo ligoma tamu ahapogogimo tanta mugogimo tege nunun. Apo <noise> ako muu sintonge ama mani togasi. La amo aike ekoro muu noke touno sinto. la muu ia etano patagoipuine ree into enko limolora louolomoi muu ogo taa ama lopigupa. Apogigui aga <noise> maigim taa muumira utuloige muu. Omo akamo taa iesu utuloige muu regu maigim ree ogo ako mani tokoto taa tege noge ako muumira anapagologu rege ogo maumaugu lonlogoipogi mm ama muu ama taa mani togasi. Apo taa aike tou apogim ree sinto apogas regu maumani tontogimo apogigu aga. mogere <hesitation> ia etanonge christmas apogonne muu ama ekegenua mani togotogo ama egenua temoi. Ree engo limolora mani togogim tege mau mani togosigai nunugui mm molilo tokonoguogo taunoge. engo limolora mani family kuge tee apogigui mau mani nunnungai mau mani taa ako iouropaitu ama ekenua mani tokasi mukuruaitugai muu turugomutu toi ioioropainum nunnum. Mmm aike nokege airuro ogo nogirai toi rugeruro maklero ui, tee rimorora noke aparo iko tegu upui. Toi egu iko aike tai omi magakaro upui, kaku ogo toi magakaro upuro omam. Toi apai oo rimorora noke tege simoto upai, toi minno nkogim tako mm apasi, minno nkogim. <noise> Tako mm apasi, minno nko gino tege mani tontokainummo nunnum pio tege tan tamugogimo nunnunpio Mm toi apogim ako am mani oo mm tai limon noge nagai molugoimuno ui. Taa lougai tee toi taa manitogoro pioto pogim mm aike ama ekenua ako mani togasi. Apo raa ligoma tentemuungu sinto unnugui apo <noise> ree ogo lopa taa ligom meragu monmorugosi apoc ree omo loigene mara gai regu sinto touno nunugui. Mm apogigu ngam taa aike meragu mm rege ree tuntugu sinto nunum. Ako kilogupaa mau touno tuaree meragu. Tuare meragu taa ako <hesitation> ia kugui loo gere tuntugu toi ako tuare meragu loge loi noke toi loulopei taa mani ngaitu, mani togaitu muu turugere muu gami tou tenmui gere toi nunune taa gere ogo ligonma tuare nomoge nke <hesitation> imoto mogere pelogimolo tanogo sinto tagela tuaree meragu toi nunum ege mogere kotogino nagai nogo iko mimoi lopa sinto teoi nunum <noise> apo aike megere apogogemoi taa puagoge mino lopa sinto toi nai nogo taa kilogupo oga lopa tai kilogupa toi tutugoi moi musi meragu ogo tai meragu iko toa meragu tontogugogemo nunugui mau lapa ia meragu toi tantagugemo nunum aike kilogupa toi petogim. Kilogupa aigu ree kilogomaga pi oto mulimoi mani togotogo tounoge tuu moio. Ree ta meragu ropaia meragu tee nko ro ligomma lain toi mani tokagigai nunune. Egu noke rigomma families kuge. Toi man iouro paitu nko nunnun. Tako <noise> re regoraito ogo tai mau aaposinee lego loikene nn. Taino toi nokerei morironkoginne toi mani tokogim, toi apogim aga lago amo taa mm kirogapa tako apakegu roo ropa tai kirognpa toi nogai uro tutuinu. <hesitation> Ree tee <noise> maumani tata uura ogo toi karuga karo tege mau mani arugakakamo noke iagakamo, moo tako apasi rimorora egee into rou oromonno nunnun. Raga omi ogo siga musiga toi muituonno mamoro unuotopakaro tege egu tuparakakaro aru gakakai tagere sauspan ama ekenua. Arugkakaro kuvaugu tee roi ogo mau tou kuago toi tege raugai tamu gogim. Tamutamu gogimo tege mamaro <noise> apo mani kaikai gommo ako, apo ipiri, apo tanko aa kee, apo mau mani tokasigai apasigai ree maumani rigomma aike tamu ogo tee ama meragugai oioipogimo simoto nunnun apo ligomma. <noise> Tuare sinto, iko nko romorora tege sinto mau mani nunnugui. Nabis sirai ogo tee fish toi magakaro upui. <noise> Tege rimorora iko roriponnoi apai ree minna rimorora nno nkogi iee aike pakee kukurei ogo toi karugakaro makara upui. upuro toi tege rouge rigoroge opoge egu <noise> rougai arukogino tege mau mani laigai tamugogim. Tauno roi kuago roi ogo tee touno kuago toi kee kommuno laugai tamugogim. Apasi toi rei akamo tamu mani tokasi ui, tege toi laugai lego mani tontokainun mm tee beer roipamoi ogo tata tege toi tege beer loiroipakamo mani tontakamo uruunii. Ropa tanko meragu touno apasi. mai onoono kirogupa, apogiguo ako tanko meragu toi ego aikee imotoinke loiloipem. Mamoko nko pai panko aposi <noise> aposi sinto regu apoku tuave mokumin agree tako lopa rogo ogimoi nne imoto toi nuinui. Mugomoto parai ro touno mani, oo aiko logama families, apo la christmas tako muu ama ekenua, ee mani tokoto ama ekenua teumoi regu sinto christmas gere ropa tuugomutu toi iko umm moimoirogim. Apo umm moirogimo ikonko rimorora tege sinto mau mani tamu ago ama ekenua toi. Apa apa kogigu tee iko <noise> omitoromorotono egu nagai apogim egu kotom mm aike pakee tammu ogo touno kuago toi apa apa gakakai. Lopa simoto tee nokee omitorogu, nokee apo tamu ogo tauno mau tasi. uouo topakai tege roi. Kosinke oge ee aike tapaia oi oo mm usipasi toi iko aiairakakai apasi aa kamo rimorora nogirai upui. tege nunnumo tantamugogimo mani tontokai inummo nunun pio tanko iouropaitu <noise> apo tege sinto mau mai aa pogigui aa tata te rimorora upuro tege mau mani nunnun aike pake rege tou noke tentemummoi amo tata toi makoro upuro tege toitoi pogimo nunnun lopa ee taa ako mani tokoto noikei louropaitu tuntugu toi tege sinto mau mani kokomun nunnun. Nokege ogo noke toutou mukurui apogiguo mm kamo taa ree go <noise> ta ako mani tokoto tege koro peruperu togimo nunnun. Anapai minmin togi oo. Kirogupa ta touno meragu, kirogupa porukoipogigu noke mukuruogimoi touno mani. Aapogigui ama mani nunnun tai rigomma meragu, apo itamino ogo te mani tontokakogimo toi nunnun apogim aga rigomma itamino tee egu sinto patakai nee itami tee <noise> loikene ree nomo roro toimanne. Le maigiga munpiguogo iko nomo lolotai ita minogo to apogiguine toi mau mani otukem-mm mau mani otukogigu toi nomoge apo le oni otugoi mau. paigomma gere ogo tuare, tamu gere ogo toi maui otukogi, egu sikul gere ogo. Te aigou sintoro toi mau mani otukoipogigu tagere tagere tuare nomogenke egu le otugoinian, itamino paigomma tuare nomogenke ama ekenua teummoi. Egu le teguo toi tou kilogogim mm. Sinto legu apogim mani. Tege toi sinto ligommau pamili kuge numnumo apo sinto itamingolo mau toi ta taitopasi pompolukoipogim, apogim ego te toupooo lopa aike. Lego tee lege toi maumani ioioulopogim, tege lougai niumnium. U aike nlogu toi apogim a ee amo ta nkomma nomo lolotoimuine, touno lopa toi aposi a e aike pake u, mautoi aposi nuinui nne nomoge iai toi otugoimui u-ta nkomma melagu ikotano toisinto opo piotoposi. Nomoge nnego ta n tutugasi nelagu logopio. Apo ako nelagu ama lopa logolaito toi, ogine nne into toi ako nelagu apakonino apo nomogego to tutugasi meragu nagainogo lo lopa lapata kilogupa nagai nkei. M iko simoto apokui ama melagu. Loi nko mani tumfulimo toi mani tumtusi. Tuate nomogenke ako tai melagu lagu piro uinim esi moi, ako mani tokasi, ioulopaitu, mani nkaitu te nko loi tumtum-morogego toi tou petei. M, muu turuge toi sinto maumani <noise> iankogo lomon mani tuntusi egu nagainnogo lopa ako sinoto onogoipomo aposi ioulopaitu lagu toi konkogo lomolo tege maumai tuntun. Ioulopaitu aike ama ekenua, nomogenkele tuate lo ta meragu toi pilo oi ulu etei, mukami tou teumoigere toi tuituine ako logomma laip ia logoma tuarei, komkomimoi mogere, mau numatu numnumo. Apo tenko loi sinto maumani ioulopaitu, <noise> mani nkaitu, mani tokaitu tuntungui m-e aike pakeu ogo opuoromoru toi opeio. Palou opuologuogo toi opeio aike pake ama noko temterugu ogo opoge temterugu iko ninu ukugu toi opogesi.